<hesitation> ta kitindo naku ku lichindo ku burrundo ku nyikutiundo ku vilundo kuutniuui'initi horre dii ku anuti xi xikaka kundiindo te ja dakandaati du'uati ja dii ku anuti ja ninaki'niña'ati jatan diuuyaatniindo jaja ni naxe'endo te ña'a xidi ingakode kukuenda ña'ati xi atiuja kadatijandiindo lugarja dii ku anuti kuiniti ja kajña'ati deen kuti xi adikitindo kuti ko ña'a ndia'a kitindo dii ku aniuti ja ninaxeendo.